Eno ino, ino naha quiemah nec, <hesitation> nic, naha neyus ca mierco, <hesitation> que neh nicpia ino, ino calentura, ino, n amo cuali necah quiemah niech, niechbicas no tahtzi o queh no, nicbi, quiemah nechbicasqueh ino pa mierco, ua yeh mierco nechmacas ino, ino tli noc tle nictolus, o tle nicnechmaca ino mierco para niech, para quiemah ni- nicah cuali, porque ino mierco quiemah quimati nechmacas ino, ino, ino pastilla que quiemah cuali para nictulus, para cuali necah en nuestro cuerpo, en mi cuerpo, <hesitation> tlacamo nechbicas ca mierco cuali ompa nocouas yeh quimamati tli. Tle neh no niechpasaroua tli no nechmacacsqueh para nicah cuali, y por eso pos quiemah nechbicasque pa miercu, para miercu quiemah cuali nechmacas para, para cuali nicas, macuali amo, amo, amo nicas, <hesitation> amo nicas, <hesitation> mal, o cuali, cuali nicas, en nuestro, en mi cuerpo, <hesitation> quiemah, ino miercu, cuali nechmacas ino pastilla para, nic, nicuali nicas o cuali, cuali quiemah, <hesitation> niech, niehmaca fierza pa no pa nocuerpo, oc uali nicas o amo tlien niechpasarouah, eh, pos mas que nada cuali nicas. Por eso nonontzin notahtzin niechbicasqueh cah miercu, o miercu quimati tli, tline nechmacas para cuali nicas, para cuali. U no, no, nocuerpo posquemah, quiemah este, cuali, cuali ticateh